Gɛrɛsi a loo nɛɛh ho bira i'iya ma ɲuu, ma ɲuu oyi ro oma dɛmu, donke to ba we benefisie'o wɛwia ho zenu ɲu wɛwia. Puna ɲa pinpian dama sɛɛba, benɛ ba wero tifon, tifon, sunami mami bera ra bun we pun sɛba puna.